ⵀⴻⵔ ⵇⵓⵍ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵉⵜ ⴻⵍ ⵊⴰⵡⴰⴱ ⵡⴰⵙ ⵙⵓⴰⵍ ⵡⴰⵜⵜⴻⵔⴻ ⵡⴰⵔⴻ ⴳⴰⵉ ⵇⵓⵏⴰ ⴷⴰⵔⴰⵔⵉ ⴰⵍⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⴰⵙ ⵎⴰⵏⵉⵙⵀ ⴱⴰⴽⵓⵎ ⴷⵉⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷⴰⵔⴰⵔⵍ ⵍⵉⵍ ⴰⴰⵍⴰⵎ.